Sai pa co dite dël Pakista, dël Bangladesh, sai mach ch'a ie tanta gent ch'a ven ënsà për travaié ën le stale